L’arti è un missaggiu e pirtantu po aviri diversi effetti nta la sucità. L’arti po sirviri pi fari malu comu pi fari bonu… è nu strumentu ca nun havi malignità o benignità in assolutu, dipenni comu si usa e comu veni pirciputu di chiddi ca lu ricèvinu.